ଜ୍ଯାନନରେ ସଂଖ୍ଷଯର କୀ ଭୁମିକାର ହୋଈଚ୍ଛ। ସଂଖ୍ଷଯର ହାସୀବା ତୋ ଗୁଡେ ନିଷ୍ଚିନତ କଥା। ଇଂତୁ ଆମେ ଜ୍ଯାନନ ଆହରଣ କରଚାରଲା ପରେ, ସେ ଜିନଶଡା ହାସେ। ତହାଂ ପ୍ରସ୍ଣରୀ ସଂଖିପତ ଆଵେ ପଚଲେ ଜୈସୀ।